छः तारिक को मारो पपा को बड़ो आवाज। उना दिन कही छे हम लोग सब सुबह सुबह उठीने न उनका आशिर्वाद ली लेवांज। न कही कराएंज मंदीर जावाएंज न पिर उना दिन हम लोग घर पर खाना नहीं बनाओता न हुटल में जावाएंज न हुटल मेंच खावाएंज। न कही छे पपा आउना दिन खुस रहेंज। तो उस दिना मैं उनका सबी सर्प्राइस के पार्टी वार्टी दी देवाएंज। कही उनका हम लोग के के कटार देवाएंज। न कही छे बढ़िया मजा करी लेवाएंज कही सबी मूवी भी देखना हम लोग चली जावाएंज। कही मेरे पपा कही पपा की फेवरेट मूवी भी रहेंज। उने वो मूवी भी देखी लेवाएंज। कही जैसे गणी बिन बिन प्रकार की प्रकरिया हम लोग कराएंज। उनका बढ़्डे पर तो वो छः तारीक को जो बढ़्डे छे वो मारा दील के खड़ो परीप छे।